لو تفرغت لمدة أسبوع كامل، ببدأ يومي بالراحة والاسترخاء. بعدين أخصص أيام لتعلم مهارات جديدة، واستكشاف أماكن جديدة في المدينة، وأمارس رياضة، و <hesitation> أزور أماكن طبيعية، مثل الجبال، أو الصحراء. بحجز يوم لراحو تامة، مثل اليوغا والحمام الساخن. أختتم الأسبوع، بتخصيص وقت للأصدقاء، ومقابلة العائلة، وتنظيم أغراضي. للإستعداد للأسبوع الجاي.